Karazagna legioma: ery tômaty, pomme de terre a, karaoty, sôsety, haricots verts regny, ery laisoa, e maro ai choux fleurs, avy eo koa misy feliky koa ohatra hoe felibe, petsay, felibatata regny.